أكتر أيامي مثالية عن <hesitation> أأوم الصبح أفطر أفطر جبن، فول <hesitation> أفطر أي شيء لبن <hesitation> ما بحب الأهوة عالصبح ألعب رياضة أسوي رياضة أعمل كل شيء بحبه.